Ny fampiasa- ny fomba fia- f- fa- fiasan'ny frein, frein zany malôhaka magna- ma- magnajanogno ndraiky mampihegny ny <hesitation> akseleratera de izy koa ôhatra frein zany hoe hijanogno de frein zany rabezigny.